ho tingi nukanno momonno ho advise noi mirahu meng omutong ti pehkita nusu nuyu ho inamorohenong, nommai toku noi tupenong, ho korokoro tarawarei tii momonno nukano pekong, ho <hesitation> advise mirahu meng tingi omutong tii nommai nouru tarawarei, ho advise tingi momonno nukanno omutong tii pehkita nuyu. Iroko roki tiwo to'kungno nurong, nommai toku tawarei. Ni nommai tokunoi tumong, ho advise tiwa' tingi nukanno momonno omutong impa nommai ko toku runni mingnoruh konnomong, hekoko tokuno mimong, nommai turapu toku minnoruh konnomong. Ho advise tingi, noiko hoi aya omung, ho aya nommai poping tu'ki noki roki urui uruhe hawah. Tiwongori ho advise ong awa' omung, to'kuh honna kunnong. Impa toki manni topo meng tongo ngong, iroko ming noh nong ni toku owotiwo kong nomong. Impa ho noi advise niingi ho kitori iyampara norongkung, orungung, orungong ong inare' konnimmo tu'hetuiyong toku turapo. <hesitation> Nommai ko toku turapo na'hotoiringmo tu'hetuiyong, toku nommai turapo toihetong, toku nommai turapo minnoihetong, <hesitation> ho advise ho kitori rumaruma iro orupi'nong oruh nong. Impa tiwongori ho advise ong tingi nukanno, momonno, ayanno omutong eneke ningi eneke koto pingtumo ho iyampara ho kitori rumaruma impa mi'noru ngong. Nohurungong tunaka tokunoi topo inaroi hoyori kahih ong nu'nu'henuiyong